A karazany akanjo, akanjo a maromaro karazany: a misy ny tiserta misy tiserta direkta ampidirigny matetiky ampiasaigny amin'ny andro mafana <noise> de misy koa debardera akanjo izy fo tsisy tàgnana de andro mafana koa matetiky ampiasagna izy de misy a chemise chemise misy lava tàgnana, misy fohy tàgnana <hesitation> fao izy igny matetiky misy <noise> <hesitation> bokotry de misy amin-jay koa o veste afa magnano chemise igny de mbôla ata veste zany.